ٲخری چیز یُس مےٚ کھیٚو سُہ اوس اکھ کھیٚن یُس مختلف اجزاء سۭتۍ بنیومُت اوس، بشمول سبزی، پروٹین، تہٕ کاربوہائیڈریٹ: